<hesitation> dimy zao ai karazagna raha maniry amin'ny zaridaigninay akao, de <hesitation> misy zao o vahogno, de agnan'ambo, zavoka, letchis, de rose, <hesitation> de <hesitation> isan-jareo <hesitation> vahogno zao o misy dimy, de agnan'ambo zao raiky, de <hesitation> zavoka zao aroa, de <hesitation> letchis <hesitation> tôkagna fogna, de <hesitation> raozy fôlo.